<hesitation> Ya karazagny palitao zao e, misy hoe, misy vesta a, misy blouson, misy ba <hesitation> ino mô <hesitation> palitao misy capuchon, vesta zao ôhatra hoe kaofa mihajamihaja igny zegny agnao magnatô agnanjy, de <hesitation> blouson be, blouson maventy ndraiky ôhatra hoe hande môto igny agnao de mba te ho voaharo amy rivotry zegny agnao magnatô agnanjy de <hesitation> ny capuchon ndraiky izy kaofa tegna magnatsiàka, mba tegna ho voaharo tsara mboany sy tadigny tadigny jiaby de magnatô agnanjy.